बैंक एक ऐसी वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है जो धन से जुड़े कई काम करता है। बैंक के बारे में कुछ खास बातें हैं बैंक धन जमा करने और उधार देने का काम करता है। बैंक ग्राहक को सुरक्षित जगह पर पैसे रखने की सुविधा देता है। बैंक ग्राहक को ऋण देता है और उसपे ब्याज लेता है। बैंक ग्राहक को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और लॉकर जैसी सुविधाएं देता है। बैंक ग्राहक के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में सुविधा प्रदान करता है। बैंक ग्रामीण और आर्थिक विकास में बैंकिंग सेवाएं देता है। बैंक को हिंदी में अधिकोष भी कहा जाता है। बैंकिंग व्यवसाय को करने वाली संस्था को बैंक कहा जाता है। बैंकिंग व्यवसाय में बैंक आम लोन से पैसे जमा करता है और उसे ऋण देता है। बैंक जमा की गई रकम का कुछ हिस्सा सिक्योरिटीज और दूसरे उत्पादों में निवेश कर देता है।